בצרחה האז שׂואל כיכְליני נפקר בזאף ולקין אני כנעמין בלי एहסאס תגארב ו המשاعر לי כנעישוהום יום־יום הומא דלילי בלי האז החייםא חכיקיה מלי כנהס בלפרח בלחזנ בלברד וּלא כןשמ ריחה זהר האז שי מי־ימכּנש יכּון ג׳יר וֹהם ח׳תא תואסול מעא נשא דִכְרִיאת לי כתרסח פֿאלעקל כיעטיוּכ ואחד एहסאס בלוואקיע מֻכנ כּעלעקל יששכּ ולקין אל־לבּ כיערף שי חאג׳ה חכיקיה כנעישוהא כלא נהאר.